Si al e ëmpurtant esi sempre ënfurmà. Ëntà lezi i giurnal, vardé la televiziun, le nutisie për savei coza a capita ënt ël mund e ën Italia e al e üna coza propi ëmpurtanta per rësté ënfurmà